סאו ס'דא א אייזענע שטיקל און- קודם איז דא צוויי אזויווי אנכאפערס, נאכדעם איז דא א שטיקל וואס גייט אזויווי דרייעדיג. מ'לייגט אריין די דרייעדיגע שטיקל <hesitation> אויבן פון די באטל. נאכדעם מאכט מען אראפ די- סאו נאכדעם דרייט מען אריין די דרייעדיגע שטיקל, ס'פארט אריין אין די דעקל. נאכדעם מאכט מען אראפ די צוויי אנדערע שטעקלעך וואס זעט אויס ווי הענט און די קאווער קומט ארויס.